<hesitation> Loza voajanahary zen̈y karà ohatra sikilôny <hesitation> fanongany ranomasin̈y eo koa rô tsiko mare be ren̈y <hesitation> ino kà izy teo zen̈y feky haiko ai.